נקטר נמוט קבל שריקי, חית פיראק לחביב סעב בזאף, לאעיש מן בדאה פיה ואחדה ו חזן אמה אלמוט קבלו קיחליניי מנחסש ב אלפראג.